Nahabwekyo baaba wange mutooro, maama wange munyankore, abazaire ba baaba wange nabo batooro, abazaire ba maama wange omu munyankore kandi omu mutooro, <hesitation> nibo bakaikuru baitu n'abagurusi